मय धिरे धिरे नेगन चाहत हौ ,नेगन से शरिर कम थकान महसुस होत हए । और शरिर मान्सिक रूपमे फिर आरम मिलत हए ।और दुसरी बात का होत हए कि नेगन से सोचनको समय फिर मिलत हए । एक प्रकारकि शान्ति फिर मिलत हए ।दौडन से जद्धि ताकत लगत हए ,शरिरमे खुन जद्धि दौडत हए तवहिक मारे मानसिक दवाफ फिर पडत हए । बो से थकान फिर जद्धि महसुस होत हए । तवहिक मारे नेगन से दौडन से नेगन अच्छो बो फिर मिर बिचारमे ।